To goɗɗo balli yam yahugo dinner, bo mi yiɗa mi yaha, mi waawan mi biya mo waɗu muyal useni a miɗo mari kuugal nyannde may, mi ɗo huwa ha asibiti, ngam bo walaa mo laaranta am nyawuɓe, useni waɗu muyal, mi yahan kuugal, ammaaa ni to mi ummi kuugal da wuri mi waray.